Se jaeva, mbaetɨta yayuvanga tembiure, mbaetɨta yayuvanga yagua oajaete rupi, aguiyeara oye mombo, jae jokua seveguara mas ikavi, familiaretare ñanemiari yave, yambo calcula kavi, ani yayapo kavi tembiu yave, jayave ikavi, mbaetɨta yayuvanga tembiure